زه ژر ورنه بخښنه غواړم. وایم: «بخښنه غواړم، دا زما تېروتنه وه.» که کالي یې چټل سوي وي، مرسته وړاندیز کوم. وایم: «که غواړئ، زه د پاکولو لګښت درکوم.» زه هڅه کوم ادبناکه چلند وکړم. که مې دستمال لرل، ژر ورته ورکوم. همداراز، هڅه کوم چې د هغوی غصه آرامه کړم. وایم: «زه واقعاً خواشینی یم، عمدي نه وو.